O ke kumu o ka palaki niho ana 'oi a ka ma'ema'e o kou waha a me ka ma'ema'e o kou waha me ka ma'ema'e o kou niho ina 'a'ole 'oe palaki niho mau no ana ka plaque ma luna a 'a'ole 'oe malama i kou niho he mea ko'iko'i kou niho i hiki ia'oe ke 'ai i na mea like'ole a pela wale aku.